Viiol tüütäs niimuudu, et sa võtat puugna ja tõmbat üle kiili. Ja sis tä krigises, naaq keeleq krigiseseq niimuudu. Tuu um põhilinõ, kuis tä tüütäs.